ससे मन्क्सिअ है खुमसो थनेब सोलिन् थकै बुहुत् दैत्तु थैयो। गनि बिम बिफनि दैत्तु, गनि कोथो कोथै जैब कोथो कोथनि दैत्तु। अर सल्सैतिओ थैयो ब, रैजिनि गेज्र थैयो ब। अदेविदे खमन् कु मौनन्गो जोते बुइनि थकैब मुजन्ग् जैयो, प्रएरौनि थकैब गज्जिद जाथन्गर। नन्ग् जिसन्ग् मुजन्ग् खलम् गेन्, खमनि पुर्को है, इसन्ग् नमन् तिबर नन्ग्को नैन नि है सेलिन् गेन्। म्प्रए है सोमसो थने थकै मुजन्गिने, ससे मन्क्सिनि दैत्तु अज बै, मुजन्गिने मुजन्गिने बोइजोन्ग्ब रैजिज लै नन् थनन्गो। अर सोमसो थने थकै है, लौ कोब निन्द खलम् नन्ग। म्प्रए है जिन्घनि अय पनिनम्ब थैयो नलै, नन्ग्कैन जिसन्ग् हैय सोमसो मुजन्गिने बोइजोन्ग्ब थलै नन्गो जैयो। मुन्ति सोमसो है, बोइजोन्ग्ब मुजन्गिने मिलै नने जोतोब् नन् थने थकै है, बोइजोन्ग्ब मिनिकुक्सि थनन्गो जैब् द बैदिनि फोमो है।